هأبقى عايز أشوف حرب أكتوبر أشوف حصلت إزاي؟ <hesitation> ال- الإسرائيليين لما اتضربوا مثلاً كان <hesitation> بيحتفلوا إزاي في احتفالاتهم وكده؟ متوقعين ولا لأ؟ المصريين نفسهم وهم صايمين كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا ضعاف وكده ولا أقويا؟